لا <noise> افضل الفضاء جدا و اشوف السماء و السحب <hesitation> واشوف كوكب القمر مثلا ازاي مش عليه جاذبيه و اكتشف كل الحاجات دي.